Aga gunana panel surya e. Ero panel surya e, leipakei mattikkeng pella wellakkessowe nappa napancaji listrik i. Nappa ero listrik e, wedding yakegunang pajalangngi televisi e sibawa kulkas e sibawa sininna barang-barang elektronik iye engka e ko bolataq. Onrongenna ero panel surya e mattaro listrik iyanaritu aki. Narekko deqgaga akittaq naengka panel suryataq, deqto nullei tapakewe. Nasabaq, eromi aki e wedding paseimbangngi listrik e lao ri televisittaq.